Мурчаҳо барои ба даст овардани хӯрок дар гурӯҳҳо кор мекунанд. Онҳо бо таваҷҷуҳ ба манзилҳои хӯрок, ба мисли растаниҳо ё паррандагон, ҳаракат мекунанд. Мурчаҳо метавонанд хӯрокро бо истифода аз ҳисси бӯи худашон ё бо пайравии якдигар пайдо кунанд.